Ko'rishni yaxshilash uchun beta-karotin va A vitaminiga boy oziq-ovqatlar foydalidir. Masalan, sabzi ko'z sog'lig'i uchun foydali. Yashil bargli sabzavotlar, masalan, ismaloq, lutein va zeaksantin moddalari bilan boy.